Miij junaj kiab' oxib' kiajab' jo'oob' waqiib' wuquub' waqxaqiib' b'elejeeb' lajeeb' junlaj kab'laj oxlaj kajlaj jo'laj wuqlaj waqxaqlaj b'elejlaj junk'ahl